Bhekabhe anọọ bhaa bhanyina iwa jin moba bhi va mopa bhi taa, ma jung athaa iina, ara bhanọọ, bha bhwen hotha thaa bhe damadame bee. Ma bhanọọ bhaa bhayina buyeng ao bhoven oshe hokubho ashe, bo ja bha kahakaha sa pa bho bee a nyong ozizia obee, so rara bha ohara bha hora, so kahakaha. Ma num bhoven fon. tun bhachara okoha re, ora, saa re ọnọọ a pir, ara ọnọọ apir, ozamen sa yai ekomba hiso sa bhoro, saa meme re, see de toro jemene bhaa bhe pir bho, edore ne jemene, edere ru jemene, ma awane euwune gwa pire re gwa yae ekomba hiso abhoro abhoro re, rofem sara ro pe kasen, kasen, kasen ọ, ozama aopema egbee ayai je hiso, egbee jaa ja kubo lumo aonung bhoven aodudu, athaa akubho ahume aya ekumba hiso, aja ekomba re, ora ezen je yin yimene bha bhekpeto bhekape bhekape, saa pa ba don anọọ bha kahakaha, saa ra ro ra hamame, sa kuma mura mura, ma pa bha rạyạm ara bee, sa ma ra hamame, saa shi ruko re nta obhazi anunsa mi ra onọọ gwo ra kahakaha, opo vo ra bha rofom ọ Rotem asum asa ro kahakaha. abhazi hunyi evurere je nta na nang bhaven bhito bhito, nta joug nang bee nyi ọ obhazi su kukunvaana, bhaa kpaeto ihon bharikpan, bha noo ihon akubha shi do btrutan kasen kasen ọ ozoma sere taana taana, se kubho enyi bee okpoho ehuhun ajen ajenana se kunbho onyi bee okpohọọ hutun bee heshi ọ. Ozama rosoazio saa ropema, akubho anyi okpoho bhaoven fo ja fe hakubho aye, akubo bho humo bhanang rọrọọ, bhohumo bhanang rọrọ ọ, sa bhanyi bha reje isaa, tutututu odo pa bha reje eche, ihon amaa nyi, egbee se gba sa bha jieng bha na ikotho nto sii zep bee. Bha kakure kwen kwen, mon sa bha na, sireng avaa, refe saa bhaji, sa bha taa ora sireng atarọ, ere na- na na ru, okura, herom saa bho taa that ọnọọ otate bore, gwo ja ota ratara ibo gwa so ha, agwo akubo ame- me- me befor ovoi a harọ, anam bhoron aezure hanyina ozama nzazaro Roso azoi sekubha sem ropema ozama roso azoi asemasemene harokaha, roso azoi ora uya bhoren a'obe setan so kubho oka bhibomo okabhi bomo okumo oko onye bhano boro sumai bhama bhama hepinan pimo, bhano barabha humo bharure hepin ampin sere mma bha bhobhi bho bhe bhobe epina ampimo anu egba o egba san surukor ntar dat itam ajum isira hamame ara bheven á rose azoi bur ora egba jen jen inomeji siri jire sirijire sirijire bur nfafa dat ntar unwe obhazi otar dat erora bha hekpa eto arukor ere humo etar inomejire ivivivivio vio ehumo etar inomejire ehumetar inomejire etobh izuma sansi rukor egba ho egba ma bhove a'sifana ka nsi san tar obhazi munkpakpa okpakpa ababumo, okpakpa bhano abenana basa kuma bha da bhame. Bha hekpa eto a'hime see eke ke sabharoso obhazi osovana dor esesebharosore ese sebharosore bha kpam kpanme ma bhano ba kara bhakara bha via via mma kabha baba bara ka bha sebha hekpa eto ha bhe kabhe bhekabhe abhe br san sirukore nta obhazi ovana dor okoakpa dore tutu onaoba egba gere ebabho ntoro